Ese-ese ing ge, ngone so pake ese ing, ngone so pake koroho aki, ngone so pake koroho ngisi la ngone na moda ma doya ne ena koroho, se coma ena hare ua